أحب أنهي يومي من خلال الاستماع للموسيقى الهادئة أو مشاهدة فلم كوميدي، هذا الشي يساعدني إن أعصابي ترتخي وأكون في حالة <hesitation> طمأنينة كبيرة وراحة نفسية وأحس إني أنام بسرعة وما أواجه أي صعوبات ولا قلق.